Biꞌltsa nak naꞌ nap c̲h̲owná nap ti las tres o las kuatro c̲h̲owná nap axta loxga lox gowná nap lëꞌná gia gi nup gaxdná dziꞌk lox gowná, o sino gowná xka y lëꞌ gaxgalanága nap lëꞌ gunukga nap ke tal lëꞌ komid lëꞌ nap xkuꞌn lëꞌkga komid nap xiep gikma xiep, sidna or prond lox xdedná bueld xdedná xki ye stibu diꞌltsa bukwaꞌn nak xkilxkab gilxkab xdeꞌdma mas guꞌnntlëdzma gunu dzekna idzinn igesma, lëꞌkgama dzekna idzinn or lëꞌma gusche dzekna xkakga wen yu ldoꞌma.